Zah minambary ndraiky mandany quinze minutes eo mandraigna de quinze minutes atoandro de quinze minutes koa ariva, de izy koa tampitra zegny de quarente cinque minute eo mandoky ariva raiky. De izy koa isankerinandro akekeo amin'ny six heures akeo zegny zah fotoagna laniko minambary.